Irô Indônezia àby iô zen̈y anisan̈y manan̈a sipely ten̈a maventy maneran-tan̈y jiàby, fôtony izen̈y izy iô mandrafindrafitr’irô aminaminy na mily na mily izen̈y hely mandrafitra raha izen̈y maventy karà izen̈y.